الأكلة اللي أنا بجد بحبها جدا ونادرا ما باكلها عشان محدش بياكلها قدي هي الفاصوليا الخضرا ، وهستمتع جدا آكلها حتى لو أكلتها اسبوع كامل ورا بعض معتقدش أبدا اني همل منها ، تاني أكلة أعتقد المكرونة بشاميل